ùŋonì, ùŋonì nɔ̀gbè blɛ̀ɛ ùŋonì nyoɔ̀gbèà, áàɖòo nyòoà áɖì blɛ̀ɛ áàɖo nyòo ùŋonì nɔ gbè éɖì nìlɔ ɖí ni kàɖi ò nyo ɔ̀gbèe, iku ma nàáa ɖi àáɖowɛ ɛɖi kɔ ánìyà úni ɖí ekpeli ikle màa ɔwɔ ɖèé ke óɖò ìkeanì èéè, osumu màa lèe ɔwɔ nyo ìkeanì èéè, ísùgá màa lèe ɔwɔ nyo nìkeanì èéè, ánɔ̀trɛ́ɛ, ánìbàni igbá, áníkle àtu ikle lèe kɔ ɔku ma ɔwɔ nyo klekle ánèzì nì ánì bàlɛ́, áni ɖòè lèe mò, anì bɔ̀nɛ̀bi óɖò màa lèe ɔwɔ nyo à nà zá ya nɔ̀ku ni óɖo lɔ, ú tò kuù. kaɖi óɖò ɖòo ku blɛ̀ɛ óɖò ɖèé fe uguɖì yá ɔwɛ màà ɖí ùŋonì màa nyo óɖo lɔ lèe ɛɖí nèe fè uguɖì. úni kaɖi ò nyo ísùgà le lèe ísùgá lɔ ɖòókloò, à nàá banìi íkle à nàá tu ikle nèlèe, yá ɔwɛ naká màaɖu ká ɖòó kloò. kaɖi ò nyo osumu le lèe à nàá tu íkle osumu lɔ nɔ̀nɔ lèeè, yáá ɔwɛ, ɔwɔ ká ɖòó kloò átafíà lèe úni sú ù mla kayi ɔ̀wɔ̀ màa nyo ɔ̀gbè kɔ ɖi ikle blɛ̀ɛ ayasi kɔ. ánìbɔ̀nɛ̀bi, kɔ ɖi ayisi kɔ ánìɖòè lèe mò, kɔ ɖí ayasi kɔ ánò sumu èle mò, kɔ ɖí ayasi kɔ ánìsugàá lèe mò, kínì èle ɛɖí bàáa mù áàɖo màa nyowɛ ɛ́ɖì. úni áàɖo lɔ ù nàáá cí nyo ánòɖo lèe káà mò bàáa nú ánùfu óɖo baba lèe ɖɛ́ɛ́ kɔ únì plémú, nìlɔ ɖí ní àɖì ènì áni ɔwɔ náka nàáá fíàà mò màaké bu ɖàá mu.